La spiranza è un sintimentu mentali di na pirsuna ca porta ad aspittari na cosa ca tantu si disìa. Si parra tantu di spiranza nni li nostri jorna; solitamenti la spiranza accumpagna la palora ‘cridenza’. Quannu na pirsuna cridi a qualchi cosa e travagghia p'aviri sta cosa, la spiranza accumpagna a sta pirsuna nni tuttu lu processu.